ذٲتی سرگرمین ہنٛز نگرٲنی خٲطرٕ ٹیکنالوجی ہنٛد استعمال کرنک اخلاقیاتُک انحصار چُھ سیاق و سباق تہٕ ڈیجیٹل اخلاقیاتک اصولن پیٹھ:۔ مُلٲزِمن پَزِ نہٕ زانٛہہ تہِ مُلٲزِمن ہِنٛدیٚن ذٲتی آلاتن پیٚٹھ غٲر کارٕبٲرِ مُتعلِق سرگرمی